Ene kora va ua tsubir, ene totenu oh bero tsubiri. En koma na inu pene. Nene vama topo nu o tsubiri. Nene vama toponu. To anan nor ene, tse vavatut ario, ene tsa tsuts a kabe koi rear ka tsuts a sipon. Tuts o na ono kor naer ma, po voria, nene vatau arior pa ar mamadono woa anauvana nana unu tsubiri. Tsubiri vape mamado ohia tsa koma ene, ka egene ka nane, ka bete nema pa ma tovis bon. Kasasa enema en komana inu a tsubiri vape upas tsa vasus rova ene. Ka tetena pah ma tovis parapara. Ke kua peo topuanana ko sasa o voe na ma em inu. Pova tsubiri, mama dono en komana inu. Oyia va kita vapaka tsoe. Pat tsan vavatuts abuar pa kainarvia, ene nan dadao woa nom. Ko nau pa mia vanu, kati dao voa voni oyia tsa navu kusane.